يعني بحس انه افضل كتاب جريته مؤخرا <hesitation> هو كتاب روبرت جرين <hesitation> التمانية واربعين قانون <hesitation> للسلطة بحسوا كتاب اه كتير مفيد على المستوى الشخصي وعلى المستوى العملى انه بيساعد الواحد انه يفهم طبيعة البشر وكيف يتعامل معاهم ويحصل على ما هو بيحب يعني.